Mba arua kpien oka ka odey bo akpowi igbmogkpubi eden oka ka inoh bi akpowi igbmogkabi owoh wani owah oyagbin owoh wani owoh ka igbmogkpubi mando rang abeh ma seh akpowi igbmogkpubi akpowi eden oka ka amanzi ikowaszi azeh ekpo ah beh ma yeri heyaeh eh abeh ma yen ke kara amah zokyeringhwe ki igbmogkpabi moh ozinjo moh si, awah kwo meh amah hama ezimnoogha tara igbmogkpabi oh ama mgba gba ha tari igbmogkpabi onong ha kpongha onong ha sai ehoh ka si manda sa rua akpien soh ka wireden igbmogkpabi onangha a kpien ah dumeh eden anni iddik mah- agbor suh here ah hey, ohuru bi ayon bani abeh a woh meh thuidah abeh am me mbi beh zikowazi meh ikowazi ka beh amah za sa beh ama si addi tama beh saha anong beh tuma anong bhe cha anong ko ozam beh vah anong onong manya ho jiwi oson etem cho maza wome am ah roh bo wuru wuru wuru ewhom khowa katena chọ ahama iddik imi yaha zim matem macha bible okoh gbahahe bi iddha si zammah izammah ẹ whaha izuk kwo ha so mando kho jiwo jib bho onong orua kpen che kpa jiwo jib ani ottoh foh onong chien akheri ani igba gba ha chien akheri hẹ yan onong ha sahi onong ha miana onong ororoh b gbahe iddik mi zi zi ha bo oddihk mha kwa si mha kam hohaeh onong okho binah, binahe nanghumeh onbro obheno uttohk buk anaanghi igbmogkpabi okho manghe bi khiro ttohk fha si ma phe onimo dami And mando kwa arengha arua akpien kwo achin orooh edik kpienang kpien si ya zim attem isimiyahe manda moh woh ma iddiah akpoyoh tarah etem cho dang so seh kwida mmi gba bong mah asho khe kpewa kpowi igbmogkpabi oddik so onong chein ha keri si foh hana vah si attoh fornong chein ha keri si foh hana vah si attoh obok, attoh obok ananhghi igbmogkpabi husi ogbe kpienangh kpien moh yeri igbmogkpabi benah meh annang manẹẹ ohuribo onong hodekonomotoh si eziziha ki igbmogkpabi ah to to ahambi ayeni igbogkpabi bi benameh nangham and mando ki igbmogkpasiogbino knangho mand aoh omo soh oddik kpienangikpien koyagbin mahya edah ammba hua kpien oka ka kpa ru ki kpi man hizu <hesitation> okpiri ewoh cha igbmogkpai obembo nki kwa ngbe ku zoha anong kpam eh kah abira tara hee ddoh bohddik arua kpien ama jiwi, beh hajiweh akpien makwa amah yiw ohijibe amah kẹẹrottok foh nong chein ko joweh mi si iddik ki jiwijib ananghaanong ejiw kpienangkpien foh onong orori da hameh nangho onong odey igbmogkpbabi onangha kpien ka wirenden ohbro kwugha eden soh ọttọk pakpienangkpien hama si onangho okwuuuuugha adden soh kidden kpienang kpien onangho okwugha enden soh kha kpienang kpien kandeh yan asi bah ozum boho igbmogkpabi omoh rangha meh eden duma onangho foh arori and koeh mada awo owo wah duma cho iddọh ọnọg ororoh ottok nanghattok iddah ahamottok duma igbmogkpabi nwe kwe he okoh gbaha bo eden cha ananghao ọnọg ottoh mando kwa abra zuha dok eh igbmogkpabi onoh rangha handnam so ong odoh dok.̠̜̜ Ddoh ko ha chiwi bi nwa wani hehe kwa ananghi ottoh keh woh doh ken rang oh oddoh igbmokpabi omoh rangha ka nnam sonong odo doh oddok and mado kah oyag bin nwa odey iddah aha ottoh nangha onong koh ottoh forh adua ka oyobani mmine bhe yiddoh ohamo ottoh oyoh o she̩me̩ ozini ottoh yin odua he ka amin rey rey <hesitation> okoh rah boh oduo otto hey emin eray ray koh meh oyoh onozoho manasa kowazim kah mah za ikowazi avara avara boeh but iddia ammbiahamottok zini ottok tin ananghayoh ubo deri beh ha kori knanghe mazi meh eweh onoh kowa abra rih iddik dok ha igbmokpabi obro daho, onangho ottoh foh yunmeh machue awander hi ikowazi oka kwam beh amah yerah abova obi yeh beh kwa nangha abua ezien ebua kpanchi manda dah dah okar kwam meh obua oham ozima ozoh nang eshahu duma echa beh zomeh ebua kpa manda jho igbmokpabi omoh so ikpippdik keh woh seh eden nwa osi onangha okah k-wam meh doh bo ahamotuk nanghi ikowazi aha motok onong oshemo nanghe zin jom anangha onog ottoh duma igbmokpabi oh okpowa eden dumah odoh and mando odoh mane̩e̩ igdi kpienang kpier amoh si ottok kpienangh kpien amoh si akpongha kpienanghkpien ah woh ko oboh foh eden cha ro ch che̩e̩ de ede bi plan tarah onong kpienang kpien eden che̩e̩ede, ede bi diri diri tarah onong kpienangkpien mando igbmogk abi oreng osi onangho macho omo si onang ayo kpienangkpien, ottoh kpienangkpien kpa ro ri igbmogkpabi oham bi odoh osoh onangho. Ah mando amoh rongh ma ko ddik kpienangkpien ki si ottoh kpienangkpien fi mi gba mah teh igbmogkabi onoh zima eden dah ozimo odomaneh ka chẹẹ kwa nwa kwe jesus christ mando amoh so ottok kpienangkpien ko oyagbin wanyah ha akpien kpaman ha akpien kpa onong vahsaman shi shi aborca kpaman anong kpaman ka be ka kpah ka agbanoka sumane ikowazi kwaman bi shi shi ndi beh bi shi shi shi macha maman moh moh gba mmah nheseh hambuk sa ittah beh beh bi shi azi aman ake ohayo kwa aru ri mong kah ama kerimah nddini beh njibok meh itta onang bhe efa onang maneh ibe ko zina man ochinororo, bong kpowi igmokpabi hadem okar ka moni nnam okpa kpa or orohuzim enemeh kan kedem che wohowi teh mo si ddik so ojiwo jiweh avi igbmokpabi <hesitation> odoh vah saman mando ama ororeh igbmokpabi okana man kah oddik kpienangkpien amoh si and mando orengo si, osi handam sa moh oyinoh asi amoh ozah o ma mmi kien kien nshowa ma ittah onoh zinua buk hanam ittah omoh kherum keh owoh moh dhum and mandk kodum obro tara ta vah kwam.